xí nǿǿ ro’ jó’ dsa jñi ‘myy’ dsa jñi jy kuⱥ wÿÿ dse jñi ta jiáá’ kie’ je re úú’ la kä ñí’ piso kää <hesitation> kää xiro ‘náána re üü’ra kää dso iää’ ta e kie náá’ kö je ‘ná’ re jñi, kö je ‘lóó’ re fⱥⱥ’ra, jää kiela’ e re láá’ra kö’ e re úí’ra guoora kö’.